Ман ҳамчун авсақол аввал хислатҳо, шавқҳо ва орзуҳои ҳардуро хуб меомӯзам. Пас барои онҳо муҳити ором ва бароҳат, мисли қаҳвахона ё макони сайр, ташкил мекунам, ки озодона сӯҳбат кунанд. Дар давоми вохӯрӣ бо суханони нарм ва маслиҳатҳо онҳоро ба ҳам наздик намуда, эътимод ва муҳаббатро миёни онҳо мебинам.